كان في فيلم وقت اللي كان زوجان معرسين يمشون في الشارع, كله بالشماع, كل واحد منهم وردا في يديه, والجو كان هادي برشا, وموسيقا رومانسيا تعزف من تالي في الخلفيا, لحظا كانت مليانا بالحب, والمشاعر الصادقا بصراحا, تخيل كيف كان الأشياء هادي البسيطا تصنع السعادا هاذي, وتصنع الرومانسيا واللحظات المؤثرا هاذي.